<hesitation> Karazana voanjavatra fantatro ndraika: <hesitation> voemba, <hesitation> saramaso a, de voanjobory a, de gros pois a, de sesisa a, <hesitation> petit pois a, de kasaka a, de ake koa sôza.